जापान जू ची भोत ही छोटू देश ची तेमा कुल संख्या ता भोत ची पर लेकिन जु संख्या ची तखा की ऊ मोस्टली जू ची बुडया लोग छिन जापान मा जवान लोग की कमि छे ची और ताखा लोग भोत ही कर्मठ वोन्दा अर काम के प्रति जुजारु छिन।